Karazagna zava-pisotro raha-raha manjary giahagna ranondranondraha le eko: <hesitation> dite, kafe, jus, <hesitation> avekao toaka tsy eko eky ee.